Wonde ñalaande, goɗɗo scientist heɓtoyno ɗum volirta e Aliens, nde mo heɓti dabare nde, sey mo suuɗi nde, demmboo ardiiɓe duuniya pati kawriti noddi mo, ɓe noddi mo, ɓe joƴƴini mo, ɓe mbi mo to ɗum ilmu keso ɗum mo heɓi, eɓe njiɗi ɗum wangina ɗum, ɗum fuɗa ekkitingo ɗum to jangille.